.زرافې د خپلو اوږدو غاړو څخه د لوړو ونو پاڼو خوړلو لپاره ګټه اخلي او همدارنګه له دې لارې ښکار کوونکي حیوانات له لرې فاصله ویني .د اوږدې غاړې له امله زرافه کولی شي له ډېر لیرې واټن څخه چاپېریال وڅاري او ځان خوندي کړي .زرافې د اوړدو غاړو څخه د شخړو په وخت کې هم ګټه اخلي